في أحد الأيام <hesitation> اكتشف <hesitation> طفل <hesitation> باب في غرفه ما كانش موجود من قبل، الباب هذاكا كان مغلق لكن الفضول <hesitation> خلاه يحلو و لقى روحو في ممر طويل و مضلم، كانت فمه أصوات غريبه جايه من بعيد ، قرر الطفل هذاكا يستكشف الممر و بعد دقايق اكتشف إنو يهز لعالم ٱخر وين لقا مخلوقات غريبه و أماكن سحريه.